Arabia saudi pe jaereta iyarete pe oyapo reta sacrificio jaereta oyapo y arete jare ˂hesitation˃ y familia reta omo sacrifica mopeti mimba jare ipuere vaera ipororgurovia omboesaca reta jukurai jare zo jaereta jou jetararetandie jare opaete jokope ñogunoiretava